أبَى أُفَضِّل إني أعيش في بيت على شجرة؛ لأن العيش في بيت على شجرة بيُعطيك شعور خاص بالاتصال بالطبيعة، وبيكون المنظر جميلً من أعلى، وكذلك، إن الحياة في بيت على شجرة تحسسك بالهدوء وبالسكينة و بتخليك بعيد عن ضغوط الحياة اليومية ،تجدر تستمتع بجلسات في الهواء الطلج و أجدر أستمتع بإني أسمع أصوات الشجر و الطيور.